सोमवार हफ्ते का पहला दिन है जो कि कई लोगों की अलग अलग भावनाएं जगाता है। यह एक ऐसा दिन जो कि हफ्ते की शुरुआत के संकेत देता है और साथ ही यह काम के दिनों की शुरुआत भी करता है। सोमवार।